Tá’ ráá’ i <hesitation> i i fáá’ra i kuïï ga bíí: kuⱥ kiä’ iää’ ri’ ‘mý’n i kuïï ga bíí, jö tá jö ráá’ i tüü bää re fáá’ra jö, juu nɇ, kuⱥ Iää’ nɇ tá’ jiä’ <noise> ngý kali dxí.